Agnatin'ny taona raika misy volana roy ambin'ny folo, filaharana ananjy a: zanvie, fevrie, mars, avrila, mey a, juin a, juillet a, aout a, septambra, oktobra, novambra de desambra.